Xen bá ráá’ i ää ná, jia’ liira e ma re jɇɇna kö tá’, ma re jɇɇna áá lɇ ná lɇ kiééra jia’ ‘náá na re fáá’ra, jná ro’ jö la ku jan ráá’ i áána re fáá’ra, la kú fyy’ a la ka juý áána fyy’, e xin áá na kí ‘ñá’ bi llá dse í kä ñó’ jé too <noise> ‘myy kä je pí je ‘lóó’ ejö ba e éé’ la ku mara fyy’, kie’ jia ‘naa ba re jɇɇna maraa fyy’, la ku nóó kö’ jiamaa e xin iá áána nóó, bii <noise> áána lɇ kiaa e ma re jɇ na, kö táá’ jia’ ‘náá re jɇɇ ba na nóó ki llá dsa tá’ kää llói’ ‘ñó llá dse táá’ kää je jmóó pi ‘lóó’ re fáá’ra i i tá’ raa’ i lii lɇ kiáá e áána, my júu kö’, my júu jia’ ä’ lyna e, áába ná my juu ki llá byga ‘nɇɇ’ pí ‘lü’n, la’ lɇ kiáá jná kiä’ ná’ tá’ ráá’ i.